hite nei don huuwa be ko viyata fire triangle don itta kujeji gotel ko didi ko tati hander fire triangle mei don itta mebetan hit fuel ko oxygen toh a foofi hander mei farko nei waawan hada hite mei yaamugho didi mo waawan itta fuel hite mei tati mo waawan itta oxygen haa bandu mei sai yifaa